Dum deftere petel on je hukuma leddi hokkata kala goddo je yidi yaha lesdi fere pat Ngam nasturki ko vurtugo lesdi. kala goddo je ummi dillan lesdi fere pat, dole latta odo mari deftere mai je a hollata to a nastan lesdi ko a vurta.